زه غواړم د نړۍ د هر ګوټ له خوړو خوند واخلم، ځکه چې بېلابېل کلتوري ذائقې ماته زړه راښکون لري. خو که د مصالحو خبره راشي، نو زه ډېر شوق لرم چې د هند، پاکستان، بنګله‌دېش او افغانستان مصالحې وکاروم. دا مصالحې نه یوازې خوړو ته خوند ورکوي، بلکې ډیر صحي کټي هم لري.